नुमक् कम् कुअर् अत पद्धिक् असे ज अमि कि करो सलदत् नुमक् दिउ भजित्। बेसिगे नुमक् दिउ करम् नुमक् पे इमन् हुअत् कोरे मनो नुमक् बेसि नखले थकिबोन् वरे। अरो बहुदे कि कोरे ज फतोर् सैदोत् केस नुमक् कै जोलो गै लोगोत् कनि खै खेबुर् केते हो खब न लगे। नुमक् कम् खब लगेले अमि हिस पोद् अन्जद् नुमक् तु दिबो लगे केस नुमक् तु केते हो बेबोहर् कोब न लगे। अरो पसुलि बुरोत् नुमक् दिले अत हिस पोद् दिले पसुलि। जितु पनि धेके नुमक् तु धोइ रके कोतिगे नुमक् ते ते अप्ने नखलो होइ। अरो पपदु हि हलो पपदु भजिलो पपदु ओलिने नुमक् थके। कोतिगे तेने दोलो नुमक् केस नुमक् खबत् बोर् पपदु रखोन् प्रैपुरि खुअतु है। बेसिगे फल् करम् पपदु रखोन् खुअर् पेसद् नुमक् खब दोर्कर् नै अरो तेने। दोलो नुमुक् हिय तेने दोलो फुज तहि बसे तेने दोलो अमि खबबर् भतोर् लोगत्। तेने दोलो धरग् वदम् असे तेने दोलो खबबर् ते ते खेबुर् खलो अमि। केस नुमक् तु पेबोहरोन् नकरिले हो होइ कोतिगे नुमक् कम् खब लगिले पपदु रखोन् खलो जोत। इस्त बुलि भबो अरो पसुलि जिति से खितुये खोन्तु इस्त रके अमि नुमक् खब न लगे कोतिगे अन्जर्। जिति होइ से होइ से एनगे एक्स के केते होइ नुमक् खब न लगे।